Lu scrusciu di la trumma di la macchina mi fa pinsari a la cunfusioni di li città nta l’orari di punta. Richiama immagini di automubilisti nirvusi ca cercanu di farisi strata nta lu trafficu. Mi ricorda situazioni di piriculi mpruvisi quannu qualchi cosa nun va nta la strata.